Budaye dari sabang sampai merauke tuh yang tidak tahu ya budaye betawi tuh ya kan namanya budaya betawi itu yang kita tahu itu di daerah setu babakan iya kita zamannya mudanya kita itu kita ngelancong ya namanya ya namanya mah kita kenal perempuan kita ngelancong daerah setu babakan itu ya kita lihat baru pertama kita ngeliat ada tu budaya betawi itu setu babakan itu ya benar-benar buset deh enak pisan itu dilihatnya itu perumahannya adat adat betawinya ya kan disitu juga namanya ada yang kerak telur dagang kerak telor dagang ini ya kita nyaman aja itu di situ aneh juga namanya ngelancong namanya di rumah wadonan itu dibilangnya gimana itu tempat adat betawi kita tanya tanya tanya ya kita walaupun orang betawi ya di kita tinggal di jakarta ya baru tau itu di setu babakan ternyata rumah adat betawi itu kan dia bener-bener pada dilihatnya pada indah dah gitu kan ada namanya ondel-ondel juga ada semua ya pokoknya komplit dah itu sampai cewek sampai wadon kita juga bilangnya ini sampai kita dikasih tahuin kita namanya orang betawi ya gitu kan tapi dikasih tahuin kampung adat betawi di setu babakan nih gitu kan ya bener-bener indah pisan dah itu setu iya.